Nja kakaxiki ñoxi kakaxiki njaka axakanda pelota taka tablero nako'o xayumote yukan yuu kaon ngaka kakaxiki nakantina iin viko nja iyo'o nundate ajan yukan nikuan, a kaxiki nga ndevinino ka'a kaxikika kaka koñon ndaka loka nguo chí nja kuaxhi ndaño kenda najko kakañaka xiki ndanga kakachi'í, taka tablero yukua nanjujaka kaxka ndakua kuechi chikaxiki chi tuu ka'a tukana iin nuntikuande nuu kuan ka'a kuaxnda xava ujun niki kutu nevanixiyu kuakaniva kaxañundá.